<hesitation> බීම වර්ග ගත්තොත් <hesitation> එදිනෙදා අපි <hesitation> ගෙදරදී බොන ඒවා විදියට තේ, කෝපි <hesitation> වගේ ගන්ඩ පුළුවන්. <hesitation> ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් කොත්තමල්ලි, රණවරා, ඔය පස්පංගුව ඒවත් හදලා බොනවා නේ. සමහන්. ඒවත් බීම වර්ග. ඊළඟට පළතුරු වලින් හදන පළතුරු බීම තියනවා එක එක යුෂ වලින් ලෙමන් <hesitation> දෙහි එහෙම. ඊළඟට ඉතින් ඔය පළතුරු ඕන එකකින් බීමක් හදන්න පුළුවන් නේ ගොඩක් පළතුරු වලින්. <hesitation> ඊළඟට තව පුළුවන් මේ <> තව තියනවා පිරිමි අය එහෙම පාවිච්චි කරන සැර බීම එහෙමත් තියනවා නේ ඒවා. ඊළඟට වයින් ජාති තියනවා. <hesitation> තව ඉතින් වැඩිපුරම අපි බොන බීම වර්ගෙනේ වතුර. <hesitation> වතුර. <hesitation> ඊළඟට <hesitation> තැඹිලි, කුරුම්බා <hesitation> පොල් වතුර. ඒවත් ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ බීම වර්ග.